Xhepi i vogël në xhinse, i sërrisur xhepi i orës, ish uzonj për të ruajtur një orë xhepi. Me kalimin e kohës, u bë një element ikonë i xhinseve, edhe pse sot ka më pak përdorime praktike sesa dikur.